أصدجائي ممكن يصفوني بأني شخص إيجابي ومتفائل، هم يعرفون إني دايمًا أشجعهم في كل شيء، سواء في العمل أو في الدراسة، كمان يعتجدون إني شخص صريح، أحب أكون واضح في رأيي، أحيانًا أكون جاد بس في الغالب أحب أكون مرح، وإني أضيف جو من المرح في الجلسات اللي نكون فيها.